To mun kutini furko jindadi nuwu nafarku adukunun jizaki do musulunci atatsira kuma jifisim famarakamhu dufamata guzu ka to tijidikayapiyati natsira atakida kwadedu ninakin faawihan hambadi zuma wan mir wank to gaskiya fiyadi kaiyapiya ti dokwahitahuta duniya fatanuwadi matamma amiru wilokaci to acamka timaru dimusu amma fata amirka fayalyadima canbatabitsahu lada ayinsi eka dina.